Mɛpɛ dɛ nka mɛsa yarba biara menya tum a mede bɛsa yarba ahorow nyinaa osiandɛ yarba haw nyimpa. Obi wɔ sika dɛ dɛn na yarba bɔ no a ne sika nyinaa tum hwer. Ndɛ yarba ahorow na abobɔ nyimpa a, mara yarba bi a abɔ nkorɔfo a minyim hɔn sɛ mowɔ tum a motum masa hɔn a tsitsir me maame a nkyɛ masa hɔn yarba dedaada. Naaso ma nyimpa dwen de sɛ motum eee- nyimp- adwen a ɔda nyimpa ne tsir m' no motu- mowɔ do tum a nna nsɛ Nyame N'edwuma na meregye ayɛ yi. Ɔba ne dɛm a yennhu Nyankopɔn ne kɛseyɛ. Ɔno mpo ɔnnyɛ edwuma ntsi emi de nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛsa yarba ahorow na mara yarba bi bɔ me a metum masa na mede agye nkorɔfo.